Igny aloha tsy de harako loatsy le hoe imprimante trois D satsia tsy de misy mampiasa aminay mihitsy fa araky n- araky ny fahazoako anazy zany de hoe imprimante trois D le hoe famoaha logo sy ny tariny regny, famoaha raha plastika zany e. Fa tsy de voafaritsiko loatsy satsia tsy de mampiasa an'iregny am'fariparitsy misy anay agny aloha ny tena marina.